ɗiɗi(two), go'o (one) e jowi (five). to mi ɓeidindiri(+) ɗi lambaaji mi heɓai; two + one + five eight (jewetati). nde mi ɓeidindiri lambaaji ɗin mi heɓi jetati.